<hesitation> Izy alôha izy kôa za mahandro eo ho eo am'dimy ake foagna raha tiàko mba fangaro raha handrahoako: <hesitation> fangaro tongolo lay, tongolo vôdiny de avy eo koa <noise> mpamagnimagnitry azy baka regny <noise> de avy eo am'zay afagna- ah edy a sira ndraiky tsy adinon-tegna ai asiana sira hely raha andrahoina de avy eo am'zay koa asiana menaka hely de avy eo am'zay afangaronao tômaty, igny zany mba mampatsirotsiro azy.